Kua ñe ira oipota jei jaeko yandeposɨ ñaivae, mbaere yande ñamaekavia ñai oime yave yande mbae ikavi mbae yayapo jokuae yande yandemboarajɨ